لو قميص مثلا بحطه علي سرير أو علي طرابيزه تبقي مستويه بحيث يكون كله مستوي و أبدا <hesitation> أتني الايد تبقي في نص القميص والأيد التانيه في نص القميص و بعد كدا أبدا الجزء اللي تحت اتنيه برضو يكون في نص القميص واجيب النص اللي فوق بحيث الشكل نهائي للقميص اللايقه باينه و شكله لطيف.